Bu, ave quántus me recuerdu d'ellus: España, craru, Méxicu, Argentina, Colombia, Estaus Uníus, Francia, Alemaña, Italia, Brasil, Japón, China, India, Russia, Canadá, Australia, Portugal, Veneçuela, Chili, Ilranda, Inglaterra, Suláfrica, Perú, Paraguai, Uruguai, Surinam, Suecia, Filandia, Noruega, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Eslovenia,...